Kwenta taj kata riñan 'ngo sin' nga tikián taj unn niñanj 'ngo tele min sisi kataj riñanj, ni ta'bír narir hia'a ba sinin ñan ta kini'ñan ni sisi ba 'ninj hia'aj ta ni, ka'bbe kinano tu'ba ni nga kinano tuba ni ba ninanj si ba kontrol ta ni, 'na' numero 'na' ta taran'an kwenta tikachin re' a'ngo kanal ni, kwenta tikachin re' a'ngo tabi re' bolumen ni sisi rá re' kini'hiaj re' a'ngo kanal, ni tikachin' ni sisi rá nabi toj tu'ba ni ta'bi toj tuba ni, ta min si kata riñan 'ngo sin' nga min ráj tikián riñanj ni.